<noise> Habirje no ane ayma ci imfano kan aga te munadamayze se. Habirji day a imfano ga ba gumo zama niga sambu niga haabu fura niga haabu taray niga haabu masallaci ra niga haabu nankan kamatan da habirji ga habu kulu niga sambu ka haabunda. Zama ni dii a imfano ga baa gumo taray da furay da masallaci ra di shago ra hay! haykul kan ra no makaranta ra no day iga habirji sambu ki sobay ki kwakwabe day ki hinse. Habirji wo a imfano ga ba gumo andamize se. Ni dii habirji wo nan kan kamata kulu niga sambu ki habu. Zama ba ni dii habu yaŋ ki batama dii niga ne ima sambu ka kaa habirjo ka haabu ne wala nima haabu ne. Ni dii haabirjo agwanda imfani batama ra, agwanda imfani masallaci ra, agwanda imfani makaranta shago ra kulu day habirji gwand imfani agwanda muhimmanci. Ni dii ba day kusa-kusa no ni di wala datti-datti yakine niga ne ima sambu ki kaa habirjo ki newo kwakwabe day yakine wala ki newo habu habu day yakine akan zibo din ma zabu batama ra. Ni dii mo habirji gwand muhimmanci agwanda hayo <hesitation> batama ra da gono, ni dii habirji wo agwanda imfani gaskiya batama ra, ni dii habirji wo a imfano ga baa gumo, wala nan kan kamata. <noise>